Ho an'ny ovy indray aho tsy dia manana teknika loatra hoe fomba fitahirizana azy fa <hesitation> na izy alefako ao anaty vata pafa- vata fampangatsiahana, na izy an <hesitation> avelako mipetraka fotsiny an ao anaty harona maina tsara. Dia izay.